นอกจากถอนเงิน ข้อยกะบ่เคยเอาไปเฮ็ดธุรกรรมอิหยังอย่างอื่นอีกเลย

ตั้งแต่เปิดบัญชีมาบ่เคยไปฝากเงินกับตู้จักเทื่อ เพราะว่าได้เงินสดมากะเอาไปกะเลย หรือคันใดเงินโอนมากะบ่ต้องไปเอาเข้าธนาคารอีก

ข้อมูลเกี่ยวกับบริการต่างต่างมันกะอยู่ในแอป มันกะชัดเจน ทั้งโอน จ่าย ถอนเงิน ฝากเงิน มันชัดเจนซุอย่างแล้ว

น่าสิเคยได้รับคำแนะนำอยู่ แต่ว่าข้อยบ่ค่อยสนใจ กะจักมีอิหยังแหน่บุ

กะสิไปช่วงบ่ายสองบ่ายสามพู้นล่ะ ลูกค้าเพิ่นน่าสิบ่ค่อยมีเวลานั้น

บ่ค่อยมีความกังวลปานใด เพราะว่ามันมีความปลอดภัย ญ้อนว่ามันใส่รหัสสองชั้น

ข้อยบ่ค่อยเอาธนาคารไปเปรียบเทียบกันปานใดแหม

ข้อยบ่เตรียมเอกสารหยังจักอย่าง เอาแต่บัตรประชาชนไป

บ่เคยกังวลเลยแหม มันบ่เคยมีปัญหาหยังกะเลยบ่กังวล

กะมีอยู่ เอิ้นตามสีของธนาคารนั้นล่ะ มันง่ายกว่า

มันกะควรให้ความเท่าเทียมกับซุคนนั่นล่ะ เป็นลูกค้าคือกัน

สำคัญตั่ว เกิดเป็นหยังขึ้นมานี่มันกะสิยังพออุ่นใจ มีเงินจ่ายเขา

ตอนนี้มันกะเข้ามาแทนที่ละเดะ มันสะดวกกว่า เฮ็ดอยู่ไสกะได้

จริงจริงกะรู้สึกบ่ค่อยปลอดภัยดอก แต่ว่ามันต้องกะอะเนาะ เฮ็ดจั่งใดได้ล่ะ

ผู้อื่นนี้ผู้ใด คนในครอบครัวบ่ คันคนในครอบครัวซื้อให้นี่มันกะมีความสำคัญ ญ้อนว่าได้สานสัมพันธ์ในครอบครัว

ธนาคารกะเฮ็ดเรื่องโอนกลับคืนบัญชีข้อยคือเก่าตั่ว เฮ็ดจั่งใดได้

มันกะสิได้รู้วิธีการวางแผนเงินว่าสิเก็บเท่าใด กะส่ำใด ควรสิเฮ็ดจั่งใดกับเงินนี้ ว่าสิเอาไปลงทุนหรือว่าเอาไปเฮ็ดจั่งใด จั่งซี้แหม

สมัยนี้มันกะสิโปร่งใสอยู่ละ มันตรวจสอบกันง่าย

คือสิเคยอยู่นี่แหละ แต่ว่าจำบ่ได้แหม จักอิหยังของมันแหน่กะบ่รู้

ผู้เฒ่าเพิ่นกะปรับหยังบ่ได้หลายดอก คันให้ดีกะเฮ็ดแอปให้มันเข้าถึงได้ง่ายง่ายผู้เฒ่าเพิ่นสิได้กะได้ง่ายขึ้น

ค่าครองชีพสูงขึ้น การออมเงินมันกะสิน้อยลง กะเอาไปกะเนาะ

มันกะสิบ่ได้ญาดกันกะบริการ ไปหม้องใดกะมีแต่ธนาคารให้เข้า มันกะสิง่าย

มันกะต้องให้ความสำคัญสูงสุดเลยล่ะ ข้อมูลของลูกค้านี่สำคัญอีหลี

กะพอใจอยู่ แอปมันพัฒนาไปเรื่อยเรื่อย

ญ้อนว่ามันสะดวก มันใซ้อยู่หม้องใดใซ้ได้

ใซ้แอปของธนาคารสีเขียว เวลาสแกนจ่ายเงินนี่มันรวดเร็วทันใจอีหลี

เบิ่งเงินในธนาคาร เบิ่งว่ามันมีพอจ่ายค่าของบ่

มันกะสะดวกสบายอยู่ โอนเข้าโอนออกนี่มันกะง่าย

โดนโดนเที่ยมีแหน่นี่กะสิพอดี คันมีหลายโพดนี่มันน่ารำคาญ มันบ่เป็นตาเข้าไปเบิ่ง

คันเป็นตอนนี้มันกะบ่มีอิหยังให้ปรับปรุงดอก มันโอเคแล้วแอปน่ะ

กะกังวลอยู่ ย้านเขาเอาข้อมูลไปขายให้พวก call center

กะกะจนกว่าสิกะออกว่ารหัสผ่านอิหยัง คันกะบ่ออกอีหลีกะไปติดต่อกับธนาคารเพิ่น ไปบอกเพิ่นว่าลืมรหัสผ่าน

กะเข้าใจง่ายอยู่ เบิ่งรูปปุ๊บกะรู้ปั๊บเลยว่ามันเกี่ยวกับอิหยัง

มันกะปลอดภัยกว่าอยู่ กว่าสิเอาเงินออกมากะได้ในแอปธนาคารนี้ มันต้องใส่รหัสก่อนเนาะ คันเงินสดนี่ มันจ่ายให้กันได้เลย

บ่ต้องมีกะได้ดอก ภาษากลางมันกะเป็นภาษาราชการ กะกันอยู่ซุคนอยู่แล้วล่ะ

จักแหล้ว กะคือสิมีอยู่ล่ะมั้ง เขาเฮ็ดกะเฮ็ดนา จักสิมีบ่บุ

กะน่าสิมักกะอยู่ มันสะดวกเอาไปแปะนั้นแปะนี้กะจ่ายเงินแล้ว

คือสิมีอยู่ล่ะ เปิดบัญชีธนาคารเขากะสิให้เฮ็ดบัตรเดบิตตั่วเนาะ

น่าจะบ่แนะนำดอก เขาอยากใซ้เดี๋ยวเขาใซ้ไปเฮ็ดเอง

บ่รู้คือกัน นี่มีบัตรเดบิตกะบ่ได้กะ บัตรเครดิตกะบ่มี กะเลยบ่รู้ว่าอิหยังมันมีประโยชน์กว่ากัน

บ่ต้องมีดอก มีกะบ่ค่อยได้กะคือเก่า

บ่ว่าสิแพงหรือสิถืก ข้อยถืกสแกนจ่ายคือเก่า โอนเอาล่ะ มันง่าย

ข้อยกะบ่รู้คือกันว่าบัตรมันกะบ่ ข้อยบ่ค่อยกะบัตร เงินสดนี้กะกะอยู่ แต่ส่วนหลายสแกนเอา

ข้อยกะบ่รู้คือกันว่าบัตรเครดิตมันเหมาะกับคนประเภทใด บอกข้อยนำแหน่เด้อ

กะน่าสิเป็นหนี้ง่ายอยู่ เอาไปจ่ายนั่นจ่ายนี่ บ่เบิ่งวงเงินเจ้าของ

ข้อยกะบ่รู้ ยังบ่เคยหาข้อมูลเรื่องนี้ เอาไว้หาข้อมูลก่อนเด้อ

ข้อยมีแต่บัตรเดบิต ข้อยบ่มีบัตรเครดิต เลยบ่รู้ว่ามันมักใซ้อันไหนหลายกว่ากัน

ใซ้จ่ายสะดวกมั้ง ข้อยใซ้บ่รู้ บ่มี

มันเอาไปผูกบัญชีตัดบัตรในแอปได้เลย มันกะเลยสะดวกล่ะมั้ง

กะสิสำคัญอยู่ล่ะ มันสิได้จำกัดว่าควรกะเงินส่ำใด

มันกะคุ้มค่าอยู่ ค่าธรรมเนียมมันบ่ได้คิดแพง ⁠

บ่ ข้อยกะบ่มี บ่เห็นเป็นหยังเลยกะกะชีวิตได้ปกติ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

ข้อยกะบ่รู้แหมอันนี้ มันน่าสิแล้วแต่คนล่ะเนาะ

เขาน่าสิโทรแจ้งผ่านเบอร์โทรนั่นล่ะ เข้าถึงง่ายที่สุดแล้ว

มันกะควรมีระบบที่มันรวดเร็วทันใจกว่านี้อยู่ คันคนเขามีปัญหา เขากะต้องการแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุด ⁠

การใซ้ social media มันคือการเร่งให้ธนาคารแก้ไขได้เร็วขึ้น ใซ้ควรอยู่

มันกะควรมี มันเป็นงานบริการ กะต้องเข้าใจปัญหาของลูกค้านำ เข้าใจหัวอกของลูกค้านำ

กะกะสึกดี เฮ็ดให้กะว่าธนาคารเนี่ยใส่ใจลูกค้า

คันแก้ไขให้ทันทีเลยนี่กะสิให้ห้าดาวเลย

กะสิเป็นการโทร เพราะว่ามันคุยกันได้รู้เรื่องมากกว่าพิมพ์แชต

กะสิโทรไปหาธนาคารแล้วแจ้งเกี่ยวกับปัญหาว่าตู้ ATM บ่คืนบัตร แล้วกะอายัดบัตร แล้วกะจั่งไปติดต่อเฮ็ดบัตรใหม่

ต้องเป็นคนที่ใจเย็น เข้าใจหัวอกลูกค้า เพราะลูกค้าแต่ละคนนี้กะอาจสิมีหลายอารมณ์มา กะต้องใจเย็นแหน่

กะมีผลอยู่ คันเขาบ่รู้ว่าต้องไปแจ้งปัญหาหม้องใดนี่เขากะสิอุกอั่งอ้าวในใจอะเนาะ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

กะมักอยู่ มันแสดงถึงความใส่ใจของธนาคาร ว่าเขาใส่ใจลูกค้าของเจ้าของ

กะสิโทรแจ้งผ่านเบอร์โทรนั่นล่ะ โทรไปหาเขามันน่าสิเร็วกว่าพิมพ์แชต

คันมันเป็นปัญหาที่มันแก้ไขได้ง่ายง่าย AI กะสามารถบอกกะได้ อันนี้กะได้อยู่ เพราะมันจั่งบ่ต้องไปรอคิว รอเว้ากับคน

ข้อยกะสิเฮ็ดจั่งใดได้ กะสิได้แต่ร้องเรียนเขาซื่อซื่อนั้นตั่ว

จริงจริงคันมีมันกะดี เพราะบางคนเขากะเว้าภาษากลางบ่ได้เนาะ แต่ว่าภาษากลางมันกะเป็นภาษาราชการ ทุกคนกะควรเข้าใจแล้วกะควรเว้าได้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

เอาไปซื้อของกินชองใซ้ คนใซ้มันต้องกินต้องใซ้อะเนาะ

น่าสิเอาไปใซ้กับพวกเรื่องสาธารณสุข ให้ทุกคนได้เข้าถึง

มันต้องเลือกภาษีแพงอยู่แล้ว เพราะเฮาก็ต้องการอิหยังที่มันดีกับชีวิตเฮา

มันต้องมีส่วนอยู่แล้ว ที่ประเทศพัฒนาได้กะญ้อนภาษีกะนำนี่ละ ส่วนหนึ่ง

กะสิกะปรับกะจับบ่กี่เดือนซั้นตั่ว

บ่ดอก แค่คิดสิลงทุนมันกะมีความเสี่ยงหลายกว่าภาษีอีก

กะน่าสิขยายหลายขึ้นอยู่ เพราะกำไรที่ได้มานี้ มันน่าสิหลายกว่าภาษีที่จ่าย

กะควรนำไปกะอยู่ เพราะว่าธรรมชาติตอนนี้ มันเริ่มสิถูกรุกราน กะตัด กะเอาไปขาย จนเหี้ยนจนเตียนเบิดแล้ว

อันนี้ข้อยกะบ่รู้มันเอาไปแก้ปัญหาสังคมในส่วนใด ตอบบ่ได้คือกัน

เคยได้อยู่ หากแต่มันได้น้อย เห็นแล้วกะบ่ค่อยดีใจปานใดดอก

มันกะเป็นกะจูงใจอยู่ มันได้เงินหลายขึ้นกว่าเก่า ผู้ใดสิบ่ดีใจเนาะ ได้เงินเพิ่มนั่น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

คันเป็นข้อยกะบ่ค่อยมีผลปานใดดอก ข้อยบ่มีเงินฝาก

มันกะดีกว่าอยู่ อยู่กับกะนั่นมันเอาเงินไปกะเบิด บ่มีให้เก็บ

ข้อยกะบ่รู้ ข้อยเคยฝากแต่ธนาคาร บ่เคยฝากสหกรณ์ มันต่างกันหม้องใด

อยากตั่ว ได้เงินหลายขึ้นเนาะ ผู้ใดสิบ่อยากได้ มันกะต้องอยากได้อยู่แล้ว

มันกะต้องมีผลล่ะเนาะ มันเป็นหนี้ มันกะต้องวางแผนว่าสิกะเงินเขาจั่งใด